Olõnõs tsirgust. Mõnõq kandvaq ossakõisi kokko ja pehmend sammõld ja, ja mõni savvi ja. Kuis kiäki umma pesäkeist ehitäs, tuu olõnõs tsirgusordist.